ရိုးရာအလေ့အကျင့်တိကလူတယောက်ဘဝကိုဇာပိုင် လမ်းညွှန်ပီးနိုင်ပါဖို့လဲ?

ရခိုင်မှာဝါကျွတ်ကေဇာတိလုပ်ကတ်ပါလေ

သဘာဝအလှအပကိုထိန်းသိမ်းဖို့လူငယ်တိ ဇာလုပ်နိုင်ပါလေ?

အဆင့်

အမျိုးတိအနီနက်သည်းခံမှုကိုဇာပိုင်နားလည်ပါလေး

လူကြီးမိဘတိအဖိုးအဘောင်တိကိုကန်တော့ရေ၊ပစ္စည်းတိလှူကတ်တေ။ကျောင်းမှာဆိုကေလူကြီးတိဥပုသ်စောင့်ကတ်တေ။လူငယ်ချေတိကထမင်းချက်စားကတ်တေ။မီးပုံးပျံလွှတ်ကတ်ပါရေ။

နီရာသီကိုပိုလို့ကြိုက်ပါရေ။နွီရာသီဆိုကေတပျင်းသာယာပြီးကေတပျင်းပျော်ဖို့ကောင်းပါရေ

ပင်လင်ပြင်နန့်အပါးချေနိန်ရယေသဘာဝပုံစံတိကဇာတိအကျိုးရှိပါလဲဆိုလို့ရှိကေ၊ပင်လယ်နန့်အပါးချေနိန်ရယေကျေးရွာတိအနိန်နန့်ပနန်းပြောဖို့ဆိုလို့ရှိကေလုပ်စားကိုင်စားဖို့အခွင့်အလမ်းတိအများကြီးရှိပါယေ။ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိကေယင်းပင်လယ်ပြင်ကိုအမှီပြုပီးပနာ၊ကိုယ့်မိသားစုစားဝတ်နိန်ရေးအတွက်ဖြေရှင်းလို့ရပါယေ။

ရခိုင်ပြည်ကိုပြန်ချင်နီကတ်ဗျယ်လား

လူတိစိတ်အီးချမ်းဖို့ဇာတိလုပ်သင့်ယေလို့ ထင်ပါလေ?

ရခိုင်သင်္ကြန်ဆိုစွာဇာကို ပြောစွာပါလေ?

ရခိုင်အစားအစာတိမှာအသုံးများယေအရသာအကြောင်းကိုပြောပါ။

သဘာဝအလှအပကိုထိန်းသိမ်းဖို့လူငယ်တိဇာလုပ်နိုင်ပါလည်း

ရခိုင်မှာလူတိအချင်းချင်းကူညီကတ်ပုံကို ဇာပိုင်မြင်ပါလေ?

ရိုးရာအစားအစာတိကိုမျှဝီစားသုံးကတ်စွာကလူတိကိုဇာပိုင် နီးကပ်လားဇီပါလဲ?

ရခိုင်ဒေသမှာနီဝင်ချိန်ကိုကြည့်ရယေခံစားချက်ကိုပြောပြပါ။

နည်းပညာကိုဇာအတွက်သုံးကတ်တေလို့ ထင်ပါလေ?

ရိုးရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကလူ့ဘဝကိုဇာသင်ခန်းစာတိ ပီးနိုင်ပါလဲ?

ရခိုင်လူမျိုးတိအနာဂတ်အတွက်ဇာမျှော်လင့်ချက်တိခေါင်းထဲမှာ ဟိမ့်ပါလဲ?

ရခိုင်သင်္ကြန်မှာအပျိူလူပျိုတိဇာပိုင် ရီလောင်းကတ်ပါလေ?

ရခိုင်ကညဇာသားအချိန်ကိုဇာပိုင် ဖော်ပြချင်ပါလဲ?

အေနိခေတ်မှာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရစွာဇာကြောင့် ခက်ခဲလာပါလဲ?

သဘာဝနန့်အတူတူနိန်ရခြင်းကလူတိစိတ်ကိုဇာပိုင် ပြောင်းလဲဇီပါလေ?

ရခိုင်ရိုးရာလက်မှုပညာတိကိုဇာပိုင်ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ပါဖို့လဲ?

အေနိခေတ်မှာရခိုင်စကားကိုအသုံးပြုရစွာဇာပိုင်အရေးပါယေလို့ မြင်ပါလဲ?

လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာအတူတူဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကတ်ရရေအရေးပါမှုကိုဇာပိုင် ထင်ပါလဲ?